عشان ناكل اكل صحي اهم حاجة استبدل السكر بالفواكة الطبيعية ، او ممكن احط عسل، ولازم اعمل اكل صحي ان يكون اكل في البيت ما اكلش اكل ديلفري او اكل من برة علشان يكون اكل صحي وخفيف وفي نفس الوقت انه انا ابتدي أقلل السكر، او العسل اللي أحطه في الاكل ده علشان يعني ما حسش بالحرمان.